اِٹلی دے کھانے بہت ہی دلچسپ اَتے وکھ وکھ طریقے نال ہُندے ہَن۔ اِناں وِچ اسپگیٹی، پیزا، پاستا پرسدھے ہَن۔ اِٹلی دے کھانے سادے، تازے اَتے صحت مند ہُندے ہَن۔ اسپگیٹی اَتے پیزا دُنیا بھر وِچ پرسدھے ہَن۔ اِٹلی دے <hesitation> کھانਿਆਂ وِچ بہت زیادہ تازہ سبزیاں دا اپیوگ کِتا جاندا ہے۔ اِٹلی دے وکھ وکھ علاقےآں دیاں خاص طریقے نال بنائیاں کھانیاں وی ہَن۔ <hesitation> اَتے اٹلی دے لوک اپنے کیے <hesitation> سریر دا خاص دھیان رکھدے ہَن۔ اُناں دا ایہ شوق اُنہاں دے کھانے وِچ بھی وکھدا ہے۔